Gne karaza lasiety misy an-dakozia zashy da misy gne vilia fisapisaky, misy gne famora hany, famora vary, da misy avy akoa e vilia somary jobojobo izy hay asia rogny da rognin-daoky misy koa gne <hesitation> sopera ohatry, amoara raha amoara laoky, da misy koa igny e <hesitation> misy gne belabelaky zashy, da misy gne jobojobo, arakaraky e raha voarinao zashy gn'amoahanao anazy, raha ridritra izy da e belabelaky io avao, fa raha misy ragnony izy, de raha jobojobo gnanignao anazy.